السلام عليكم فلانا كيفك؟ ان شاء الله بخير يا اخي عايني انا قلت لنا نطلع نتعش برا رأيك شنو؟ لو فاضية تعالي نتلاقى ووريني لو جايه عشان نقدر نتفق على الزمن والمكان كويس؟ طيب منتظره ردك يلا باي ارجع الي